Lu tempu nta l’Italia è di solitu bonu, ma cancia assai tra lu Nord e lu Sud. Nta lu Nord li nverni ponnu essiri friddi e annigghiusi, spissu cu la nivi. Nta lu centru di lu Paisi lu clima è chiù timpiratu, cu stati caudi e nverni frischi. Nta lu Sud e li isuli lu clima è miditirraniu: stati longhi e nverni curti.